Takan, ta somo sewi sabong, jadi tintin ya, sabong macam- macam, wean <hesitation> wean sabong pa for ma kemas labung, mawas <hesitation> piring, gelas, leper. Wean sabong pawas otoken kei, laen kasinan itun wean sabong for se se apa, se papia ranta, se mungkin seasu, atau wean kasina laeng ona ya', tapi lebe pe pake na sampo se tan itu toh, sa sa for se ni tan, sebenarnya sa sabong itu wean kenkei pengkhususan ya toh, sa for se se ta piaranta, kemudian laker ya sabong, weane kei sabong sapa yang mungkin, wewean sabong, pa apa ya, sabong for kokong, sabong itu termasuk kokong, sampo, sampo nitu me ki sabong, jadi wean kasina sabong for muka, wean sabong for <hesitation> totouta, ya tuana kan, jadi sa sabong tin sumekasa, se tou katu sa sabong depe kasa laker, <hesitation> (a) jadi depe laker dang, macem- ma, depe kasa laker, <hesitation> jadi, ke tuane te ya sabung batang, sabong batang tin <hesitation> sabong pa'- pak- pak umum- pa ke tuane toun Kina kina akaran katu ane tou nitu sabong batang, pa kemes ya kan ka weanu, sabong bubuk, weanu sabong cair, tapi itu sabong kasina sabong ma kemes labung, jadi wean cair, wean bubuk, wean sabong batang, makanya dulu wean sabong batang, sari si melok, <hesitation> apa ya, penang pe ya', penang pe sabong, <hesitation> sa de si mou sabong batang nitun apa ya, warna ijo kua ya. na tuana ya, tapi gina liorambong, <hesitation> apa ya nitun, jadi tuana <hesitation> jadi <hesitation> sabong nitun <hesitation> kura se tu mopake ya, jadi <hesitation>